I zuba a kalthir fwa iri a tayim ra kamda shirya=shirya thaka shinkafa are ɗa naga, ya a vi kulthir, ya nga cha lila aboye abo so. Yan kuma ita ntiwa tayimar i hau sa a lthwmawai kiya nga ha ɗa sai nda use ka air pis, amma dai amarin gaskiya ita jadi lthaman ɗai nyiwa yauwa ya vi nga kawai i sa kalakcinda waima adiwa. Waiso ui ka huyatara kawai isa wula inja chiwar abwahiyawai i habdn karawai kawai ita wula ka sha ni wa nga. Ba yadda ki ɗ mamaki dais a fes yandaja ki wulan a rayuwa da fisikali ka wulanan, a rayuak ɗan ita sakar wulan halkaɗ taka yi ɗa nanda gaa wa gaskiya. Kuma sa ra ki wulanan gaskiya i zaba a hayai ɗa sosai i mwa- i mwa tun ki hui tun katakeri. I sada ɗaba i sidi, daba i sidi sale ma jadi adi yi ta kaman sira kaja bar aka mwari, ja bar aka mwari solaka wa mai, gaskiya i jadi kana a tayinsan ita sha gaskiya kawai i sa simi kaarɗa loktan iwai ɗa, injain kawai dayi tambi ka habain ka sinanur shambadu, ka san alai shambaɗunda yi kawai isa wi taku har ka si avian i sa aira i pi kasan umvai maker ma, kusan kukum ya ta tunani san mi sa pi kiya kanyi are ya sin yakan, iri miya hanyi kwa ita sidi taka dafu da ɗa san. Mchi nanaga ta fara taka ya, mi ɗahadi kwa ita wula ya hanyi dayi kowai ita kwaɗa pi ɗai ki kwaɗda nja. Daker kama amda mwa mwa ɗaigan kamda shawa mimi kara san. Kamda uwi ɗai kama ki ui ki sa a kalkal ɗa nomal yandara kiya kwa daman. Jadi sara ta nai mamaki. Dai, amda kwa- amda kwa ɗ ndgan dayi yau ɗes dmuuira nar sad kunyan kuma ya a ta sa zuba a mdaku ɗa ammi r aka ya zuba dan, dau ta avida gan dak kalkal. Ya a vi kaithir ya vi kaithiri kamda sa nuwa ari kana aanda sara enuunda jan diya, kamda nuwan dayi to ata njidai lakama ma, ki ui ki hayatara, waiso ka wula alamu ta ya yandara ki sa wahala amuuindan gaskiya i dushida ita jadi lta jadi wahalara ki sa dayi kawai, i ui, i hiyasi kuma yaddara kamda sa amda kwaa wi amdalaka the samething da yandara sara ta fam taka yi ndan asara ui duda damwa chafen sha ta ui ɗa nda gan. Har kaja ba da labara, kusan yan muchin ra kaja muchin aviyan ma dakken sai bayan da kajar ui kajar kay amdara ka wui win kare ra kamda yirnda aviyan are, mimi kajar fadi kajar sa takan aiva ma mithakan sa ka sa jau kwa kanda nadan dayi tambi ka mirdi a tasiman yau ada adlaka kana <hesitation> sar taka mpi are ada kwa wa mhamdillahi amda uini ja ɗinda. A tayiman ma kamɗa ui kamda pwakir alan yimi ka ui kaya sadi ka sadi dayi kamaka kildin kamda sinnaiva amdo sa, amda ɓadin are, a tayiman amda ɓadin amda ɓada ka ui, ka sidi ka nidai labar, kajar ja’oa, mi taa mwa- mi ta mwa kaja ja’on, amdara avivau duk an ngushin, al mi ta ui jagan salaka saga kawai dayi, ja ye ja sa tai, sara ta uiɗa dan ja ye kaja ta sini takan a tayimdagan.